það berst fallegur hljómur úr Þjóðleikhúsinu þessa dagana ástæðan er einföld Íslenska óperan er að setja á svið hina rómuðu óperu brúðkaup

ein af þessum fullkomnu óperum eiginlega hún er frábærlega vel samin og mikill ekta Mozart brúðkaup hefur verið ein

ópera sögunnar allar götur síðan hún var frumsýnd í Vínarborg árið sautján hundruð áttatíu og sex þetta er í þriðja sinn sem Íslenska óperan setur hana upp en jafnframt í fyrsta sinn sem hún sýnir á fjölum Þjóðleikhússins síðan um aldamótin ástæðan fyrir því að við erum að setja upp þessa óperu er við erum að byrja afmælisárið okkar og svo bauðst okkur þetta tækifæri að setja upp óperu í Þjóðleikhúsinu sem margir hafa beðið spenntir eftir trúi ég þar sem margir upplifðu sína fyrstu óperu akkúrat hér þá var málið að velja óperu sem naut sín í þessu húsi

hús með fortíð og sögu sem hæfir þessu verki brúðkaup hefur hins vegar aðrar fyrirætlanir

óborganlegar afleiðingar hvernig er hann er hann er auðtrúa hann er svolítið eins og maður myndi sletta á ensku mjög auðvelt að láta þykja vænt um hann af hverju er þessi ópera svona vinsæl það er nokkuð augljóst fyrir marga svo mörg lög af af mikilvægum spurningum þarna undir hún er mjög djúp þótt hún virki einföld og fyndin á yfirborðinu

eru áleitnar spurningar sem eru eiginlega óþægilega nútímalegar er þetta allt saman um ástina algjörlega eins og allar óperur það er ekkert annað efni sem fjalla um í einni eða

örlög þeirra sem eru ástfangin

er brúðkaupsdagur sem er aðeins litríkari og stressaðri en

almennt þori ég að fullyrða hvernig líður þér þú syngur þessar fallegu aríur þetta er bara dásamleg

því að maður er að þessu standa á sviðinu með ljósin og hljómsveitina þetta er bara dásamlegt fá að syngja svona fallega tónlist það er ekki

nei það er ekki ástæðan fyrir þessu öllu saman en það er auðvitað

punkturinn yfir i ið að fá að vera í svona fallegum búningum

í þennan já þetta er búningurinn minn hvað gerir sýningarstjóri

svo er ég með bókina músíkina fyrir framan mig og svo er ég með headset og ég ég sé um samskiptin við ljósamenn fólkið mitt baksviðs sem

þetta er víst segja fróðir menn stærsta óperuhlutverk

það er stærra en stærstu hlutverk í töktum og tónum talið hún er alltaf að gera og græja allan tímann samt ekki með þessar glæsiaríur en er alltaf að þú slærð hann utan undir svolítið söngvarann þinn já ég fæ að gera það hvað ertu oft sleginn utan undir í sýningunni og alveg fast

Þóra er mjög harðhent er þetta draumahlutverk söngvarans

fyrir mína raddtýpu og á mínum aldri er þetta draumahlutverkið og draumur að fá að flytja það sérstaklega hér á Íslandi fyrir mörgum er þetta bara óperan það má alveg taka fram og vara fólk við af því að við erum í minna húsi en við erum vön að það er svo mikil eftirspurn eftir miðum

klárast og það skiptir máli að vera í svona húsi eins og Þjóðleikhúsið er þannig að við getum ekki verið ánægðari með byrjunina á afmælisárinu